Aon, antony fomba fampiasan-drô irô misy tandroko àby io zen̈y tandroko-nany. Fiarovan̈a zen̈y fananaova- fiarovan̈a ataon-drô zen̈y izy io. Aviô koa zen̈y misy raha hilain-drô koa zo amy resaka fambolian-drô anin̈y oanin-drô dreky fitiran-drô misy misy antony koa zen̈y tandrokon-drô in̈y.